Wolof de juróom man la man, thierno, modou ay, ngiaga, néné, samba, paa lame, <hesitation> thierno mu ndaw, assane, waaye ñooñu ñooñu bokkuñ làkk, ñooñu seen làkki bopp la waa ñii ñooy wax wolof. Lan ngeen di wax. Ñàkk wolof bi, saa waay dana wax séeréer, ibrahima dana wax séeréer, birame dana wax séeréer, ñett ñooñoo wax séeréer.